خړ رنګ د بې طرفۍ، ارامۍ او پراخ نظر سره تړاو لري. زما ذهن ته د دې رنګ په ليدلو د سکون او پخلاینې تصورات راځي. خړ رنګ د سړي احساسات، ټینګار او یو ډول محتاطانه توازن څرګندوي.